Korea del Surpe jaeko <hesitation> opa clima oyoaviavi erei jei supereta continetal, oime iroiva oime otiniva, oime jakuvova jare oime jare oime iviakiva jae jokua kua guioiva jareko oime guinoi <hesitation> ɨ ivikana ndie yavaeteva kua <hesitation> otoño ápo iarire rupi